نجول له مرحبا، أنا سعيدة بالتعرف عليك وتشرفت بمعرفتك، وأسأله كيف يعني تعرفت على هالحفلة? بعدين أستمع يعني له وأشاركه رأيه عن المكان أو عن الفعالية، حابة أكون يعني في جو مريح وأفتح حوار عشان يعني نعرف بعض أكثر ونرتاح لبعض مع الكلام.